Nimaxɛsɛ fʋnʋ ɛkʋ wani bʋakʋ afɔ natudza bʋakʋ ɔlɛ ɛkʋɛ bʋakʋ afɔ nabʋɛ nɔ nimaxa mʋ tɛa mɛ naxɛsɛ tʋnʋ ayɛ ayɛtʋ ayɛlɛ ɛkʋyɛdi bʋakʋ abʋɛ nʋ ɔlʋlʋ kɔnayɛ bʋa kemayɔ itsede kemevʋ anɛa mɛ anɛ katɛ ʋdza kpa nabʋɛ akakʋ ɔk adʋ eklidʋ kawʋ kʋnalʋtʋ kʋmevʋ anɛ kʋmeyɛ ɔva ayɛ tsiyoyadʋ nayava ni manʋ etʋfʋɛ wani atami ɛkʋyɛa mɛ nazɔ nʋ wakɔnazɔ ɛkʋɛdi nʋ ʋgbata kʋyɛ kʋ yovo wani afɔnazɔ nʋ salade ɔtabi afɔnabʋɛ nimedzi bʋamɛ kɛme bɛmɔlɛa kemedzi tatɛkʋɛ ɛnafɔkʋ bʋamʋ itsede bʋakʋ ya yɔ nyamadʋɛ akɛmatɛ tatɛ kuyɛa abʋ kpanabʋɛ mɛ atalalɛ ɛkʋyɛ wani kakɔ nakpanɔ ɔli kpa nabʋɛ bʋakʋ itsede nadʋ kemevʋ mɛ nimatsi yedʋ nayavaa nazɔ nʋ ʋmoli ʋmoli ɛdini dʋ kʋ afɔ nasʋ kpaa nabʋɛ eyayi kɔdidʋ nuɣe kran mɛ ɔkanʋ ʋmolie ayʋsʋ tatʋ ʋmolia abʋɛ nʋ ɔlʋlʋ kenedzi tatʋmolie walayɛ kɔlɛ kawʋ nʋ edini bʋakɛ mayɔ ɛga kemevʋ tatʋmolie mɛ atʋdza ɛkʋ nidi ɔbʋ ɔbʋ bʋakʋ afɔnabʋɛ ʋɔlʋlʋ bʋakʋ itsede la nadʋ kumakutsu ovʋ.